Hanina tiako <hesitation> avy amineh akagny zao a makoliba, <hesitation> alenao ampalibe le mbola tsy tsy matoy sara igny e de voasanao alongany de avekeo saotinao miaraka amina taomaty, tongolo zegny épices tianao afangaro aminanjy zany e, de ataonao sira ma izy de vita.